اه والله نحب النباتات ونلجاها حاجة مريحة، أنا ما عنديش خبرة كبيرة في الزراعة عندي شوية نباتات داخلية زي الصبار واللبلاب.